<noise> Anisan'ny tatar'i Brezily <noise> gny fahaiza bôly. <noise> Matetiteky avao reo <noise> tompon-daka iraisa-pirenena amin'ny resaky Foot-Ball. <noise> Mahay gn Volley koa reo agny. <noise> Da agnisany mapiavaky azy koa <noise> gny festivaly Rio de Janerio, misy isa-tao avao io am tatara-pirenen'i Brezilianina.